Ngo da vodi ngia tes kama mestemna ma ithi pes nget mech ma teleng. Vadi ngo tet save va let de ngunem kama mestemna diva chule do ngo pes nget pa ma thaleng da ngia tes nget. Da nguas nget da mamar cha thechap ngo da ka ngo tes klan de abes mamar cha techap ngo. Ngo tes kama mesmes klan de abes mamar cha thechap ngo, da ngo as kama mestemna de mamar cha thechap ngo. Da kama ma achuan da bes techap ngo nemet nget ngo a kama mesmes nave valet de mamar cha techap ngo. Daka ngo as kama mesmes nave namet kama guneng met nget de bes mamarcha thechap ngo na nget. A mesmes na ve neve let dama, amar nget. Mamar chia ngi tul va ut tenga da amarka.